که زه په لاره کې په یوه پټ جادویي ښکلي باغ ور برابره شم لومړی به د وېرې احساس وکړم. ممکن په باغ کې پېریان، پریانې، شیطان، ډول ډول ډاروونکي ځناور، مرغان او نور ووینم. زه هیله لرم چې هېڅ وخت په داسې یوه ځای ور برابره نه شم. زه ځینې وختونه داسې صحنې په کارتون یا فلمونو کې وینم او سخته ترې وېرېږم، خو باور نه پرې لرم.